Ba nicoza yiro mi ma a woro tiyan han maziyan jarobe boni po ba sɛrobia jarobe don a mɛya ji pa'a nɛ ya a kontorolera han maziyan mu sin mɛna apo obe yɛrɛ o tena ma dɛmu sa han misil la nɛ bawe wa'a o zun han jarobe boni yi a pa'a ya mi mɛna a misil hini yi mi nini ho dimiyan mɛya wemu